فذهب هذا الموسيقار ليعرف من أين يأتي الصوت و كلما اقترب من الصوت يجذبه الأنفاس و يدعي الفضول فيذهب متسرعا نحو الصوت الي ان وجد جنيات ذات الوجهه الحسن و الصوت العذب فكان فرحان بتلك الجنيات وأخذ يلحن معاهم الي ان اختفوا.